Living good life a mean you get you get all to all what you want you na worrying to eat food in ley morning you na worrying for transportation where you supposed to go you na worrying when somebody come ask you oh bah I want ley other thing from you ho you na you na you na scary to give it because you get ley plenty so you feel free you feel happy cuz you know say you li- your life your life la you living everything fine with you you na in problem with people people na knacking door on you ley na carrying you to court free in ley community and you happy with with ley neighbor so is a fine life.